बाकी संस्कृतियों मा खाना ते कम तेल और धीमी आंच पर ग्रिल करिक ते पकोंण कु तरीका बेहतरीन होन्दु, भाप का सस्था मा भोजन ते पकोण कु तरीका भी बढ़िया होन्दु।